أنا اتولدت في مصر وفي مدينة المحلة الكبري <hesitation> سنة ألفين وأربعة والوضع كان إن هي عبارة عن بيئة معروفة بإن هي مدينة صناعية مليانة أدخنة وعوادم سيارات كل حاجة ممكن تكون قبيحة في الحياة وكل مادا بتكون اسوأ وبتزداد سوءا.